ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ପୁନା କରତା ଥା ବାରତାରା ଏକ ଦେରଖ୍ଯାନ ଵିଷ୍ଟ କରତା ଜାନୀ। ଅମୁତଲା ଜେତର ଵିଶ୍ଵରେ ଠୀଂକ ହୋ ଇତଲା ଯହାଁ ଚମଦକାର ଥାଲା ମୁଝେ ଜାନେ। ଥେଲେ ତୋ ମୈଂ ଯହାଁ କୋ ଭୁଲା ପାଓ ତୁମ୍ହେଂ ଭାଵଚ୍ଚୁ ସର୍ଵତା ମୁଝେ ଅନ୍ଶଵନ। ସୁତକଵେ ବାପୂ ବୋଲେ ସଵଗୀଚ୍ଚୀ କହାନୀ ଥୀ ହୈ ଯହତେ। <hesitation> ଭୁଲା ନେଖା ହୋ ଇତଲା ଅବଂ ତୁରିତର ମନେ ଯହତେ ବାସତା ପାଉନୋଂ ପାପ କରତୀ। ଥୀ ମୁଝେ ଆରମାର ସୁମ୍ବନୋଂ ହୋକ ହୋ ଜାଈ ଥୀ ମୁଝେ ଠୀକ ସେ ମନେ ଜିଯୋଂ ବୋଲୀ। ଭାଵନେ ଉଖେର ବଡେ କୋଈ ବିଗାଜୀତା ବଡୀ ଥୀ ଥା ପ୍ରକ୍ରୁଦାରୀ ଥା ମୁଝେ କୋଈ। ସେମାନୋଂ କୋଈ ସୋହୀ ଥା। କୌନୋଂ କୋଈ ଥୀ ଲାବ ସେ ତୀ ପ୍ରକ୍ରୁଦାରୀ ଥୀ ଧିଯାନୋଂ ଥେଲା।